e li chikap ket am, e lera' qas kikkoj kino'jb'aal, ket- am nawa' kijaw he qilim ra'aj he kapan jun kirya'a ki'kuya', he chewa' kirya'a, wa kikil poon kajaw ake'aq'ek kikil poon, keki'kkitek e laj kijeey kiksilib'saj, wa ara't li kijaw he xu' kikila'n, e y wa kirchapa' jun kita kita, ki, kitaq'ek rimal la' qas rajawxiik qeta'maj chech chikap qachapan, jun toran, jun b'akilan wuxu' chewa', wa ara't li kijaw kapan kik'in ker kertaq'an, e wa kajaw qas kikilan, keki'kitek kiksilib'saj kijeey ela' in wilim re'en che kinejeel li chikap rimal la' qas rajawxiik qeta'maj wa qachapa' wa kachap taj más kajkikamsaj qajki rimal la' rajwxiik qilan, ela' kinb'aj re'en che renejeel chikap.